اولے بارے جدوں اسی تھوڑا وڈا سوچدے آں تاں، ایہ صرف برف دے چھوٹے بوند آں جا ٹھنڈ ہی نہیں، بلکہ قدرت دے عجوبہ تجربیاں وچوں اک ہے۔ <hesitation> پنجابی وچ اس طرح وڈا سمجھا <hesitation> جا سکدا ہے، قدرتی انند اولے دے گردے ہوئے بوند نوں ویکھ کے اتے سن کے من وچ خوشی اتے تازگی دِندی ہے۔ اولے دی ہولی ہولی گردے بوند نوں ویکھ کے من دھیان کیندرت اتے شانت محسوس کردا ہے۔ بچے اتے لوک اولے وچ کھیڈ کے رومانچ اتے خوش ماحول ودھاؤندے ہن۔ اولے دے نال جیوݨ دے موسمی بدلاؤ، ہوا، روشنی اتے دھرتی نال اصلی رشتہ محسوس ہوندا ہے۔ سنکھیپ وچ اولے اک قدرتی انبھو ہے جو ٹھنڈ، رومانچ، خوشی اتے من دی گہرائی نال جڑیا آوندا ہے۔ ایہہ منکھ نوں قدرت نال جڑے نتّے جیوݨ دے چھوٹے پر اہم پل دی قدر کرݨ <hesitation> دا موقعہ دیندا ہے۔